ɲufeeh, mɛ ɲu tawɛ a fee, oyi wo a o fe ho mayɛ. Oyiwo a o feho mayɛɛ, ao fe an ɲufue were a o ma desi beza ma wa.